हाँ पेगविन ते पक्षी माणे जायूँ चेंदु, पक्षियों की तीन प्रमुख विशेषता छन गर्म. खून होणु, उंकी कोशिका होणु, कठोर खोळ वाला अंडा देणु और उंका पास पँख होणु पेगविन का पास यी सारी विशेषता छन। ये वज़ह सी वैते पक्षी माणे जायूँ चेंदु।